هي الحيوان الأليف بالنسبة لية هو القط لأن القط حيوان أليف يقدر يدخل لدار وميوسخش بزاف يعني هو أيضا مضحك لهذا أنا يعجبني القط القط يعني أحسن حيوان يمكن أن يكون عند أي شخص